مزايا الشهرة انها بتوفر أبواب وفرص عمل جديده سواء في مجالات الإعلام، الفن، أو حتى الأعمال التجارية. المشاهير عندهم قدرة أكبر على التأثير في المجتمع ونشر الوعي، غالبًا الناس المشهورين بيحصلوا على دخل أكبر بسبب الإعلانات والرعايه، اما عيوب الشهرة فقدان الخصوصية، والضغوط النفسيه المستمره، والعلاقات الشخصية المتوتره، والانتقادات الشخصية المستمره